لو كنت متضر أختار عمر واحد لبقية حياتي، بصراحة بصير أفكر كل عمر له متعته ومشاكله لو اخترت عمر الشباب، الشباب وقت الطاقة، والحماس، وقت الجدية، وقت التجربة، والاستكشاف، وهو وقت الشباب، ووقت الأصدقاء بيكونوا أقرب، والمغامرات بتكون أكثر إثارة، لكن لو اخترت عمر النضوج مع النضوج بيجي الحكمة والتجربة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، الحياة بتكون أكثر استقراراً والعلاقات بتكون أكثر عمقاً.